Kua bombero, tata imboguea reta, kua öime guinoï opaete mbaepuere, ombogue vaera tata, oime opaete tëtä guasu reta guinoi kuanunga